علشان تكتب بخط أحسن، خط حلو وتستوي كتابتك زينة، لازم تتعب شوي، تجيب ورقة وقلم واجلس تكتب كثير وي حسن من خطك، حاول تكتب على الصطر، حاول تشوف فيديوهات على اليوتيوب <hesitation> تحسين الخط، حاول تكلم ناس لها خبرة، خذ دورة تحسين الخط العربي.